ta saña ñakuumi yo na ná´a nira tasa kò´o kò´o in ta tya kanitya na ntasa yaviyo ni tyi ta ñaa ña ña ñasahua mii yo taku yo ná´a ni saa ntioxi nira ta´sa ñaa ña sa hua kuenta ko vantua vaatu koyo nityi ta taru taru na katyina na ña xiko na yo nakatyina ra ta´sa kò´o ko in kò´o in ña yaviyo tya ta yavee nityi ta sa ña ntikayo ñaa kunintua kunitue miiyo ñaku yo ná´a nityi ta ntioxi ni sa´yo nira ta´sa ñaka hua ntikayo kuni yo ta´an yo tani ni sa´a ntioxi yo nityi ta ña inka ña´ka ra ta sa ko´ña ka ni